De fomba famorona mot de passe sarotsy koa zany, <hesitation> tokony voalohany aloha tokony hisy majuscule ao, tokony hisy minuniscule ao, tokony hisy lettre koa ao laha azo atao na regny caractère spesialy regny ohatsy hoe arobase, tiret, point, zay mahametimety anao amin'igny zany sarotsy amin'olo mihitsy mamaha an'igny raha nataonao igny satria feno aby raha aby aby reo volaniko teo reo.